Yimɓe Irlande hen so heɓejiɗi itude suguŋagu e nokuje maɓeeɓe, heɓe jogi ko ɓe pentata cuɗimaɓe, yinnon sukkaɓe ana jaha ŋagoyade bombon e takalem mehen. Kamɓe duu <hesitation> waɗugol mun ndeenɗon huunde ana jeyaa e finaatawaa keertanaaɗo ɓe. Ayyo, ɗun huunde mawnde jataande nokku maɓɓe.